अरे अल्ल् दोग् ब्रीद्स् एकुअल्ल्य् फ्रिएन्द्ल्य्?। इकैसे अरो, किशुमन् फ्रिएन्द्ल्य् दोग्स् असे लिके गोल्देन् रेत्रिएवेर्, लब्रदोर्। अरो किशुमन् छुन्दिल फ्रिएन्द्ल्य् नहोय्। हेते एव्लक् दोग् मने बेने असे। लिके पित् भुल्ल्, अमेरिचन् भुल्ल्दोग्। अरो। इकैसे स्त्रिप् लह्।